Portugal tien una climi bastanti güena. Es una climi más menus mediterrania peru en dandu pal Atlánticu pos, craru, tien abondu más lluvia que lo qu'es la climi mediterrania más propiamenti. I l'augua del mari qu'es mu fría i enque las prayas sonin mu aparentis porque sonin las que mos cain más cerca d'Estremaúra, pos, yo alo menus, no se desfrutan tantu comu las del mediterraniu. L'Algarvi devi de sel un pocu mejol pala temperatura'l augua.